﻿Opaete mbae yandepoki yayapova komo arte jeirami, añeteko oime jokope, añetete ñanekirei yaesauka, oime yave <hesitation> dibujo rupi, käta rupi, ani oimeyave mbae <hesitation> ñanekirei, yaesauña añetetegue kua oajava rupi, historia ani mbaenunga arakaekae rupi, jayae ekos, añae yandepuereko ñavae mbaenunga añeteteguëva jukua nunga reta kua arte rupi